ذات مساء، اكتشفت صيادة مسنة زجاجة تحتوي على رسالة عندما فتحتها وجدت خريطة قديمة تشير إلى مكان كنزي مخفي فقررت أن تتابع الخريطة متجاهلة الصعوبات، وبعد مغامرة مليئة بالتحديات وصلت إلى المكان المحدد ووجدت صندوقًا مليئًا بالذهب والمجوهرات، لكن الأهم أنها اكتشفت أن الكنز الحقيقي هو الجراءة على السعي وراء أحلامها.